Karazagna fandihizagna fantako dia itony aby: <hesitation> zumba a, dia kaoitry a, dia tsapika a, dia kininika, dia kilalaka, dia mangaliba, dia sadebaka, dia kwaskwasa. Zay ngambany!